Maq süü kimmähe pigemb mehhigo süüki. <hesitation> Mullõ lihtsält miildüs sääne vürdsikäs värk ja ma lihtsält ütelnüq, et mehhigo süük om parõmb ku itaalia süük.